Tsy dia, manôva raha zen̈y fampiasaina sira araiky bolongan̈y in̈y fôton̈y zen̈y izy koa aloky edy raha io, miran̈y fo izy io. Fa izy kà ndraiky edy tsy aloky fa direkty asian̈a sira manta in̈y tsy mety edy ai, in̈y ndraiky izy ten̈any tsy pare.